نٹ کریکر چُھ اکھ اوزار یُس گری دار میوے کھولنہٕ خٲطرٕ بناونہٕ چُھ آمُت تہنٛد گولہٕ پھٹرٲوتھ۔ واریاہ ڈیزائن چِھ، بشمول لیورز، سکرو تہٕ ریچیٹ۔ لیور ورجن چُھ لابسٹر تہٕ کیکڑن ہنٛد شیل کریک کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ استعمال یوان کرنہٕ۔